Kiri nyamu cia ndithia, iria mpendete mono ii ngombe. Ngombe ni ingwiragia <hesitation> nontu ii maantu jaamega jamaingi <hesitation> ngombe <hesitation> iina kajau ndeene e mwaka umwe na nusu withagira keena kangi. Kwou we, ngombe ni itumaa tukethira twina iria ria kunywa na inya ria kwendia tukathithia biashara muntu akoona mbecha, akathomithia aana baawe. Ngombe nitweejaga mboleo tukoomba i kuaanda neo biakuria muundene na tukeethira twina machiara jaamega kana mathetha jaamega na muntu akeendia akoona mbecha chiawe. Ngombe weendia iria riri, nuumbaa kugurira njaa eku biakuria bia kuria. Koou wina ngombe. buri inya mono kwithira wina mpara. Iria ria ngombe rititumaira igiita riringi kutheruka kana guchamukia kou wiina iria na inya turuku kana gas ikethia iteo. uuwe ukanyua iria na utirara uu. Ka tuuge atiri, rii wina ngombe, kinya aana baku bakigurana nio ukarachia nayo. Na igatua ukura, ngombe iiji nwendagia. na wendia ukagura iingi. Na mbecha iria igutigara iguru, ukomba witethia, achio, nokathomithia aana baaku. Ngombe o iiji, nimenyagiirwa bweega, nekarea into bibingi mono. Kayondaa muntu wibangiite, no okethira wina ngombe, um ume umenyagiira ouria umenyagiira aana baku. Ukeethira wendete ngombe ja nii utienda gwikua ngombe ikiania. Ikio tukagira ruukiri o tene, ukamenya buru mbere e bungi bunthe, ngombe eku iina iria ngombe eku na ruuji, ngombe eku ina chumbi. Ukeeja kwena ngombe, jaaka ikwajua, uringaa thimu ki ndagitari na mpwii akeje, akamea ndaawa itikeeje gukua. Kwou ngombe iiji, ikari o ta mwana, ikari o ta muuntu, iindi rii, ona tumiendete o oou nabo, kwi baangi bamiendete nkuruki. Ni imiendete, imemenyagiira, kira nitendaga aah, antiendaa inkurukia utombo, nuuntu, kwibo bakuruthia bakarithia ngombe ikanenea nkuruki yaao. Baao abakuria thiina, na ngombe ninyiri nawe atikunyira kiu. Ngombe kinya akoona thiina kana ukona murimo jwa mbajua ah, nio raisi kugwata, nakeendia, ukoomba gwikia muntu cibitari, nountu kinya wenda kugura ingi itiaga ngombe i muchoore o muntu. Kwi ngombe inya chitagwa manitwae indikana yengi ndaari noo. Ndamigurite Timau na ndoamita Timauneeri kithakene iriithitwe nau waugaa Timau Timau ikeeja rwiro yeeja ikanyua ruuji na ikeeja kwitika o au uri inya ethia itikwavia niikagua urea ukuuga impendaa ngombo mono nontu ukaeja gwikira rwimbo na muziki ngombo itiendaa kuuma o nontu niikagua muziki na nikio antu babuingitwikuma ngombo tukamaga vedio ikiaragia kana kaseti ikirinyaga kana rwimbo rwa thimu rukiriugaga ngombe niikanagira rwimbo kwou ngombe i <hesitation> i nyumoo imwe itumaa ngakena mono indiria nkumiona tuugire nio turuachagia neo. Mathiko jaathira ukethira i mukuru ukuite kana mwekuru uumukuru aana baanini baab boojuwe bathiinjaira ngombe kenda bamwira eete bwegakwou kuringana nani imbonaa ngombe ithongi na imbonaa ngombe niinjega. Impendaa kwona riria nkunywa karia kayo kaiya gakamata nkanyua karia kamatu nkarea ako nkima nkaigua ikabuui ngombe i kintu giikiegai.